啊现今呀人有吗类变成很懒掉胆很多东西他不要去做胆所以说人需要要需要 AI 来帮助 ho 希望说 AI 长久下去会帮助到人类人类 ho ok

最大压力的地方一般上就是人人拿最大的压力有的人没有讲理由的有的人就是很难有的人很骄傲有的就是说了不会听有的做事情做不像这就是很难很大的压力

科技的进步就是说洗衣机冷气微波炉这些都会帮到人很多会帮人不用一定要知道很多的技巧帮我们省很多的时间去做一件事情或把所有的菜煮出来

我在学校历史是我最有兴趣的 subject 因为叻历史很紧张历史能够学很多东西就是这样咯

我觉绝 就是现在的这份工做得每一个经 我就要从头做起我需找那数据，写出来，har 的方式 要用很好很好的英文写出来的

最大的星星，天星，天星就是太阳，太阳啦就到月亮，太阳很光，月亮很暗，晚上有 <shushes> 天星。白天有云，有太阳，和那下雨。

官员要很清楚自己的社区人民需要什么的东西他们的安全不安全公共设施是不是在很好的一个条件

现今小孩和以前玩的玩具都不一样了以前小孩就是很简单手子拿来也可以玩什么家家酒就是去外面草摘下拿回来然后碗拿出来装一下就是这样家家酒咯 现在小孩什么电话电脑电子的很少出去外面活动多数在家都是电脑ipad电话做他们的游戏活动有时我觉得这样很不健康因为小孩他们所看的所玩的都不是上帝创造的天然的东西都是因人做的东西所以他们小孩对自然很不了解他们都是看电脑游戏电脑的影响很大一半对电脑跟人的沟通也变很差掉很少交际天天只是看一副电脑和电脑游戏跟我们做小孩时玩的游戏差很远所以我会鼓励我的孙子不可以那么常看电脑看电视要常一点玩呃出去外面活动骑脚车钓鱼去芭里跑这样的这种游戏

无特別的 ahh 故事，我们 ahh 只是 ahh 无无什么，suka 的 ehh

我希望有能够学了游泳游泳对身体很好老时候也能游泳年轻时候也能去游泳游泳游下去搭船也不怕溺去去河边完不怕溺去

不健康的东西是最好吃的了咯好像罐头咸蛋Hotdog现今年轻人喜欢吃的奶茶啦还有satay什么都是比较不健康的东西要少可以吃不可以太常吃太常吃肯定对身体不好因为他们里面放了太多防腐剂什么对我们一定是不健康少吃最好

我很不赞成很多的小孩都要面对考试的压力我觉得这是限制他们的想法现限制他们的信心

平常车只是平常车

我最喜欢的节目是讲笑节目这看了能够给我很快乐很开心

今天的天气相当热今天的天气天天还在下雨雨下不停的早上下下午下晚上还在下我们这边地方已经涨水了了越涨越高上来了

在我们国家啊朋友介绍找律师

在我的社区里面里面的妇女都比较多有做工的我们自己会照顾自己老公也会帮忙一点家里的东西也会帮忙一点 tapi 现在的妇女都很独立自己都会照顾自己

我住的这个地方小孩大多数是打羽球和父母会带他们去骑脚车和走路走走一下看风景这是很好的因为小孩一直多躲在家里里看电话看电视也是一个不好的习惯最好带他们出去晒太阳走走一下

病时候我就问医生咯胆感谢上帝我身边有几个很好的医生朋友我们我能够直接联络他有眼睛医生有骨头医生也有肚子医生耳朵医生嘴巴医生心脏医生

我最欢喜看的那最喜欢看的那节目啊本地啊就是TV8咯那华文那华文戏它很好看啊这我们有些英文戏我们看不明白要看华文戏TV8很多华文戏看咯啊本地节目就是TV8咯

我觉得没有煮的东西都很营养比如说生菜水果 er 这些东西都不用煮洗了直接吃吃了最有营养的

我这边地区很多商家的是做什么呢做做木山的卖菜的做板厂的然后还有做那个啊很多很多做啊做胡椒的啊种种菜的啊卖菜的都有很多很多啊早上啊啊养猪的这就是商家的啊去养的ho然后呢他们养了就是拿出去卖咯啊这地方啊很多啊树的地方也很多树就变木桐木桐就是变成木山老板卖木然后就是这样

游泳是一个很好的运动。年轻的时候学啦，我们能都游到，八十岁，九十岁，一百岁。都没问题。游泳，全身，手，脚，头，身体，都运动了，都有振动了。心也有振动了。

尽量吃健康的东西不要吃零食早睡早起有运动这对身体都是好的

在我们的国家很多人有呃有心脏病有糖尿病有毒瘤呃这样肾病

我希望我能够学怎样做 kek 怎样做面包这是我最想学的东西

"我，小小起，很欣赏人玩耍钢琴。但是因为家庭背景，没能力买钢琴。所以我没有机会弹钢琴。我如看到他们听”unclear“，小孩会弹钢琴，我心里面就很羡慕。所以假如有机会一天，我还是会想学弹钢琴。“unclear"" 自己要听的歌，自己""ehh""会玩得来，自己会弹得来。因为弹钢琴，现在说，这么老还学，又不会音乐，就觉得有点坚难。只是说我也有看见我的朋友，他们老老的，他们也能够计划重新学钢琴，”ahh""不去考书。但是‘ahh"" 平常的是是歌”unclear“ ”ahh""早美的歌他们也会弹，这也一样，这也是一个很好的，很好的消遣。音乐能使一个人轻松，使一个人快乐。所以说学弹钢琴，或者吉他”ehh""给我说是很好的活动，“ahh"" 希望有一天，真正的会决心去学钢琴，拿来消遣消遣啦，生活较没那么枯燥。“ehh""因为这是很好的活动。"

一般上照顾肚子有 baby 的妇女就是他们的啊妈有时候他们会请一个做工人帮助做工人请做工人现今蛮贵的不便宜需要有两三千块

我会跟他讲不用紧张祈祷下上帝会帮助

我现今很少看电视了因为做工很没空照顾小孩很没空我不知问题有什么节目好看现今

我希望我英文会变很好很好我希望我英文会变很好假如我要学新的东西我希望我的英文会变很好

不知啊不知啊天做莫是蓝的

我的好朋友全部会都是很好笑的他们的跟他们一起都是很快乐时间很快过胆他们也很和气什么都好讲什么都好笑时间过很快咯

有时银行若请那loan啊loan假如说很难请啊要很多很多要填啊很多啊要抵押金啊这样若会请到loan很多人就能够创业咯能够做生意咯自己做一点生意咯慢慢赚钱咯

我希望科技可以帮我们很多病可以医好科技可以给人可以真正的快乐的

马来西亚很支持华文和英文和马来文学校可是叻华文学校可能政府较不喜欢啦

我这国家马来西亚国家很多有Sarawak 的这有很多有这个啊辣子话马来话广东话跟福州话就是我现在讲的话但是还有一种话是客话还有啊马兰瑙的话还有啊潮州话兴化话这就是我们Sarawak 的很多很对不一样啊不一样种族的人咯也很多咯

科技发达会好，对教育，啊，会帮助进步啦，很多物会方便。

做小孩那时，很喜欢听小虎队的那三个帅哥的歌。因为他们三位生，生得很好看。但现在大了啊，年龄也较大啦，来礼拜堂做礼拜，多数是听礼拜堂他们的歌。礼拜堂的歌听了人很舒服。

我最希望我自己的生日能在很轻松的地方，本身都很轻松，很轻松的睡觉，找吃，跟家自己家人聊天，这样过一天就好了

运动呢，我就是打羽球。那我有一个朋友他打乒乓很厉害。我每礼拜，拜二和他一起打兵乓。他会教我怎样打。我很笨拙，不过他很有经验，so 他会教我怎么开球，怎么顶球，怎么赢。

我国家没今没前途我国家就是这样了没什么发展

我都是随我自己的孩子他要希望做什么都是他自己决定我们做父母的没有插手他自己决定要读什么科要做什么工作都是他们自己决定

在在较远地方离开城市吧

在我家的我们孩子很常就是玩 打足球咯，一半下会去踏脚车，也会去河边，去公园跑跑啦，放风筝，但也会去看戏。

在马来西亚很少人要自己出来做自己的工因为马来西亚政府很多的控制啊他们都不要自己出来做头家因为马来西亚政府礼申很难准人一半也没有人才呃金本钱也不够

在我国家看电影是一个一个不错的经验我会 suka 在我的国家看电影

我是一个[ahh]很爱，很爱种东西，很爱看书的人。[ahh]当然假如天气会好，我很喜欢出，很喜欢外面走走啦。去花园，花栽栽啦，草拔拔下，[ahh]享受上帝创造的奇妙的[ahh】花草，我也很喜欢出去，[ahh] 走路走走啦，看风景，或者去海边看风景。我觉得若一直在家里，一半下，人会很[ahh]没意思，很消沉。所以，门口开出去，看天，看海，看水，看树，看花，对我心情上有很好的帮助。去外面走走，会能够看见东西，别人在做什么，别自己看自己的墙壁在家里面，觉得这样很枯，枯燥。需出去走走啦，外面的空气，也很清。因为所以，以前我小孩，有空就出去外面走走，不可以天天在房间里面看电脑。没见天的，这不是一个好办法。

天空是蓝色的这是上帝成就的蓝色是一个很漂亮的颜色我很喜欢蓝色

我有一个儿子和一个女儿儿子现在32岁了我是希望他会疼他老婆也会照顾他的女儿两个胆我的女儿一个现在23岁希望他做工会努力一点去做

这个国家里面很多不一样种族的人咯。啊！每一种人都有啊 ahh 就是这样[ahh] 什么形的人也有啊。瘦的，高的，矮的，肥的，凸的，[ahh]都有哦! 每一个人，不一样的[ahh] 人人人的[ahh] 他的形状 [har]，形状。

ahh 很少 ahh 尽量有，那是一起去吃晚餐，还是打球，还是运动。

现今孩子都是玩电脑的游戏有时也有玩那个运动的游戏羽球啊乒乓啊打足球啊有些现今很流行去跑咯

在我们马来西亚创业的话会难吗ho我若说这样讲法的话可能说人才方面咯人才方面可能较缺乏一点胆还有自己本身的本钱咯有这样本钱能够开一个这样创业吗咯在马来西亚时间啊政府也很多的控制啦有时候这边有一点干扰那边有一点干扰还是说常常呃要做创业的时候也遇到面对很大的问题咯嗯还有还有一个是说啊自己有信心吗咯有时候自己若没有信心没有想法的话就辛辛辛很辛苦咯呃特别在这呃很多方面可能说我们做的事业可能不说很呃很有生意没生意这很多考虑啊可能这也转到自己的信心咯呃自己若没有信心的话就不敢了ho还有呃也看见别人创业呃呃也很容易特别是现今网际网路的世界啊胆也看见有很多人呃特别他们这些做直销的特别他们创业就较容易胆我自己本身我若说创业的话我也没用这样的思想啦ho还有这个看自己的家庭可以怎样呃有本钱能够帮助帮助呃创业吗咯创业的本钱啦ho他的本咯

家里的人呃…很少参加什么活动

我觉得打羽毛球打篮球都是很好看的运动差一分两分都是很重要的一个呃很重要的一个分可以决定你赢还是输

本地选的那YB呀他们的责任啊就是发展这地区咯他们照顾选民咯人选民什么问题啊他们需要帮助咯啊什么路的问题啊屋子的礼申啊请奖学金啊需要帮助啊都要有那些yb人负责帮助那些选民咯他们不然很难做因为政府部门里面有时政府部门很难去处理啊

健康的食物有营养的食物就像榴莲像红毛丹像苹果像菜咯和有时候也要吃不吃太油不吃太咸不吃太肥的肉

第一次有手机感觉很兴趣咯！很多物要去手机里面学咯！还有很欢喜咯!

若有事情紧张我们只是呃为他祈祷咯

教育是一个很挑战的事为什么我会这样讲因为会需要到很多钱需要很多时间精神把一个东西做出来最重要的是你要有能力去做这件事情

社会里面有钱人，若如有时间有能力就要帮忙较没钱的人在教育上，在 教育去帮助他们读书，帮助他们去大学。

公共服务椅子和公是很重要的很重要很重要对一个国家和一个社区来说是一个很重要的公共服务

这个得看他们 ahh 官员自会采取什么行动。

现今科技很发达，技术也很好，希望他可以减轻人的工作，但是【leh】越发达人的工作越多【wu】，因为越容易联络人越容易随时都可以叫回来开会，古早要是没这样的技术没这样科技发达，人做工做回【wu】就是，就是休息【wu】，现今一天到晚都要看电话，因为随时都要去开会啊还是做么

自己出来做生意也是要看你有本事没本事因为现今出来做生意不是那么容易的过多竞争很多大学生读书出来很多没工做所以他们也是自己想做小小的生意

煎的炸的呃都是不健康的咯

我的家庭没有很严格的预算但是我们常常会我跟我老公会坐在一起去讨论这个问题到底我们这个月什么东西花比较多去什么东西还要花我们都会做下来商量

我这很多都是在学校英文都是在学校学的华语是看戏看电视在看台湾戏学的马来文也是在学校学的福州话在家学的跟啊爸啊妈啊哥啊姐们都是说福州话

马来西亚比较出名的人很多呀那个呃Anua lor 有郑和三次三次下南样他做很多事情然后他还打海贼他回去马来西亚下来三次还有还有就是那个黄乃桑lo hor他带一帮福州人出来Sarawak 发展

我很喜欢画图画。画人，画风景，画动物。

银行有给人保险保险保你二三十万如果有什么它会保你25万

这题我刚才已经讲过了现在我是想说下我觉得福州话我小大小时候父母跟我说的福州话这是一个很好的沟通办法我啊公我啊嫲我亲戚跟我们都能够沟通但是我自己的孩子一start去读书在学校里面就是只讲华语讲英语所以我大的一个孩子英文都没有什么会说哦华语更更加不会讲咯福州话会听不会讲我以后第二的女儿我就很长常跟她说福州话虽然她应我华语英语我照样跟她说福州话所以她现今福州话至少会说七成了我觉得对她自己来说他也觉得很好因为跟啊公啊嫲外公外婆交谈他都能够会意他都能够沟通多学一种的语言都是好的所以不可以觉得福州话很难学最好的方法就是常常用常常讲讲错掉不要紧意思说这样久一下慢慢慢慢的他就自然的会讲咯假如你听都不要听怎样有可能会学会叻所以你自己在家的自己跟自己提醒自己要常一点跟孩子们说福州话

应今期位就是帮人省很多时间去做一件事情还是人不用很多时间尽力去学一件东西他会帮人去应酬

我的家不会说很严我啊爸啊妈人也不严啊妈会较严然后在我家的我会较严我老婆会较不那么严咯不过我们对我的儿子和女儿我都在我们都是很疼他们啦

我觉得他们这样小学会考啊是对我们学生仔是很好的啊他们读读到六年掉他们要有一个考试考一下会验出他们到底啊成绩到哪里知道多少 dan 很像啊中学啊这样是较好啦我觉得这样有考试是较好的啦

会搬去别的地方就是赚比较多钱还是结婚去别的地方通常人不会没有理由去搬到另外一个地方

啊，我感觉到，老师或者校长要带动学生，啊，好好的同在。

以前做学生最怕就是写作文老师给你一个钟头半的时间写一篇作文我一直想一直想纸都被我撕几页去还是写不出来我对写作文真的没有兴趣呀

我最喜欢一个音乐家就是周杰伦周杰伦唱歌很好听他很有创意很努力很天才给我很佩服一个音乐家

你讲的东西我不很明白不过我觉得手电话现在不能没有的一定要有然后我们每一个人就要学下怎样用手手机咯因为它很重要

我家人很少会说家族的故事他们就是自己做自己的很少有聊天这样啦都没有说什么故事因为现在人跟人都不会跟人聊天都是看电话玩电话

科技好處會幫到人省很多時間會縮短人與人的距離尤其是現在人依賴的這種的科技 and 我很擔心將來他會去攻擊人

我希望我们那发展的那科技啊，能够[ahh]帮助我们做工较容易咯。[ahh]有的东西也帮我们记囖。我们只要按一个，一粒button啦它就能够做咯。And then我们，我们也很喜欢这样[ahh][ahh]不必去那样死读死记啊，一半下它也能够keyin,我们能在里面找啦找啦，就能有我们的资料在里面了咯。这样是很好的啊我们那科技发展是很好的啊。当今technology就越来越发达了啊！

马来西亚的教教育啊呃现在时间会看见现在做父母的哦他自己很紧张小孩的呃学业在学校学的东西到底会帮助到他呃会接接呃怎么说呢会帮助到他不帮助到他ho所以说现在学校一定要合作啊胆现在也有他们做很多这有那那那怎么说啊父母有一个会那呃那那经过这个会啊他们能够清楚的去了解大家的需要呃就嘟呃小孩的那他读书的方式是怎样他所学的东西呃会得到不得到这这方面都要互相帮助咯

这树我看见就是树最普通的花没什么特别的树和花因为我这星期都是很努力没有空的做工

本地的艺术家比如说他们会写歌胆也会跳舞胆也会说笑话的一个医生他说笑话很好笑胆他本事他不要做医生他去做讲笑话的

我是一个不同意手的人 so 我没什么特别喜欢的衣橱

最习惯看的是 ahh 新闻，运动，ahh 还有 <noise> 演戏的

今天天气很好一早爬起来凉凉的现在就是刚才前前几个钟头太阳出很大衣服也全部嗮干了然后现在半下午了天又阴阴的凉凉的今天如果出去外面走走下太漂亮了咯这样的天气也有热也有凉是最好的若一直下雨衣服不会干也很烦恼若都没下雨花草都干去都枯去也很烦恼今天这样也热也有雨这样的天气实在太好了在拜六在家的这样的天气心情特别好的在外面走走下草拔拔下花做做下觉得很开通很高兴好的天气就要感谢主心里面就觉得很开心天气只是天天下雨湿湿绵绵的心情也是不好对一点对一一点活动都没兴趣这样的天气是太难得了

现今我们也很方便啦，都有这样 internet banking 咯，哦，e wallet 咯我们这样，啊，电子钱包啊，这样很方便啊，奈带现钱出去，现金出去一叠叠还要去那边护，这电子钱包啊奈带钱包，那电话按下按下 scan 啦就可以还钱，很方便咯这样咯

一对一对的运动是会提高团结咯个人的运动就是没有团结这点咯但是呢一对一对运动叻有时若沟通今天若没好好沟通他们就会发生打架咯辩嘴咯这样咯有些人他们很多意见所以意见不合是就不合咯